A ticniqui sintitl inon inon tlen último onicchihchi, naha nicchichiua, pos ixquita para comida nah cuali nimitzchichibilis hasta horita tinechilbis neh niqui neh niquilebia inon matchiuaca inon yaha tlen mule, ¿tlen mule itniqui? ah pos cuali pos mira, ixcualica chiles, nechcobi medio kilo de mulato de hancho ixcualica, ixcualica un cuarto no de ujolin, ssnoiuqui ixcualica se cuarto de inon tlaolcacahuatl, inon se cuarto inon yaha nueces, ujum se cuarto inon yaha pasas, ujum ua inon se cuarto inon almendras behbeyi, inon ixnechualiquili ua tlaxcali u teliera ixcualica sente teliera ua iete tlaxcali tlaocoyaqui notlaolea nictzoyunia, inchile niquixtilia ino yaha inon iquii iyulu nictla nictlapouah ua nicquixtilia ihqui iyulu, ica inon amo quipia iyulu chile uan nicsiyaua ihtec cubieta uan yahca oisiyou yahca inon ipa metlatl porque yah metlatl Oc poro metlatl, nochi mopayanas pa metlatl, nochi pametlatl inon tlen muli itcuasqueh, tlen muli, sea itcuasqueh ica inon tuchtleh nohqui tehcoca tlen muli tuchtli o aver oconcualicac notoutah unte tutuchmeh ihqui yompa pilcatibitzeh ohcan inon yaha cacaltenco oyoyah oxomachetlamaquibicatze tlacah porque maniquimitah tutuchmeh, tutuchmeh itcuasqueh ica tlen mule hay ixyoconualicac motahtzin inon tuchtle ¡itcuasqueh ica tlen mule! ¡ixquita ticpiah inon tlen ittlalilisque tlen mule! horita chichile horita inon nictehtemos tla cahxilia noso tlacamo niconcuati nechmomaquilis centuavo nechmacalteb yacah inon